अब, अगर किसी कैफे में मेरी किसी गलती से किसी के ऊपर कॉफी गिर जाती है, तो मैं उससे माफी मांगूंगा। कहूंगा,"जरा माफ करें बाबू, मुझे माफ कर दें,"और आशा है कि मेरी बात समझकर वो मान जाएगा और मुझे माफ कर देगा।